إذا كنت تبي تكتب رسالة شكر لطيفة أول شي تبدأ بجملة تحية بسيطة مثل عزيزي أو عزيزتي، بعدين يقول لك إنك تشكر الشخص على الشي اللي سواه، حدد الشي اللي أثر فيك وعبر عن مشاعرك بوضوح، حاول تكون صادق في تعابيرك واختار الكلمات المناسبة اللي توصل لقلب الشخص اللي وصلت له الرسالة.